Mëdyëbë ëch dun nanëm pues este dun xa'ajpë ukë ko'o yë ukë jedun ma xajkuëbëb tyam yë uk tyut's yëm xondakpë je'e uk tyam bi'i nyawey kyuweyëp yë ëch dun nanëm.